Gabagaba da anoa roa’va a’anana. e’u kuku na ka vaoura. vanogoma inaku aveanai a’anana ai gana roa ti na ka ti da avavai roa’va inoku ti da vaida ainuroa va. a ti inu noku roa’va eka ananai ana edo agana aeeboe eboe roa’va. urame da aisanida roa’va vi karubou e a’aeadina vi ava ebo. igana i boakau kau roa. va. kuku da ikau rova. uimai uiava vikarubou. uikarubou ino ku ai varuida vagana ramon. Agana roa’va a’anana ai. ruma da kauda, aida’u da, aua’udana a’adina a’adada ai eda sia, ia paura na iainana vovavaia e a’adina. paurana ka eda veni anana ai vavavaia o eda sia iavaruna reida voukum dia a’anana ai va geagea. eda sia vogana vo au kau e a’adina a’anana ai vagana. vaiua da aodadai vaebo auda vakau emai au kuku da audada. Ema veo a’anana agoda vaida aua’u na vegana taun ekaroa’ua a’anana ai gai roa’ua, ai vigana. vigana for mail a vigana aenai ai. viebo viebo noku ai vi ero vimai Iana, iana ena isa’aku da veau dada i uevai roa’va. Viere vimai viva gaida a’nanana agoda vaida vei veo ruma nai a’anana ai eda sia vigana u vei agoo. Naida imiava ruma da vida koi e’aena foa. eve main ai a’anana iu naka a’aenanai ivei ago roa va. Ai dilo da iuganida roa’va rorinai noku ai vi veau vi naedo vigana. vigana a’ananai in rai vei da aiabi roa veida viabi. viva’aruda naku eka dilo da bou dadai uivaiaruda noku eka ai viveau vi gaegae vimai. uimai ruma. vimai vimai virui dia, noku ai aida una geba da ai venagunaidia agokekenai geba dada a’adada ai uiani dia. Ago keke da geba dada viani da noku eka a’ananai. ai vimia vimia ema uname da gesiava vigana gavara ai e, vi ebo ebo viga viua’aruru urame da gebo va a’adada viarurinida e ai vigana gerea ere. Vigana gavara nai. agoda vaida ai vimai ia gereanai no vigana ebo garau garau. ala goae mai da abu ba’ananai gemiava a’adada agoda vaida igana roa viavia boubou vikarobou. uikaiubou a’adina. Ikarubou inoku ai iada agoda kaka a'anai eda mai naida abamainai, ema da igava a'anai iada eda mai naida abamai nai vi karubou. Eda mai a'aenanai rumanai vimia vevasi vegana ai, agoda vaida evabuga venimai ro'ava. Da karubou maorada vaida momo'ai vivararo, karubouda ai gegana gava ge vavaiva a'ada maorada vivararo, naida iganava paura gava ivavaiva maoradada vivararo inoku vi vainai, vivaga'umai vaidio. Agoda vaida a'ana ai gesia ro'ava ai ema isaga vanuana ai a'a gava, a'a gavada a'a isa uganidia. Kaiada a'adina a'adada ai iuganda rorinai inok ei isa veau gori. Igana, viveau vigana iganava vanua gavaka a'anai ai vigana a'aenanai paura gavaka a'ana roronada iganava a'anana viga vi vavaia. Gabagaba da ira'udada vano'a a'ana paura ve'o inoku nana da amoni paurava o a'adina be vano'a a'anai vaga va moni pauraa. Gabagabada ira'u vano'a a'ana ai vamiano rumanai, e'u gabagabada pauradada a'adada a'ana ai vakuku ani, vakuku ai kaimuri nanai a'ana etlist tina ka va'inura a'ana ai skel, ai nonoa. Inokai ai vana'edo, vagana, vana'edo vagana makedinai boakauda vakau o kuku vakau, urame da osidi viava vikarubou. Emai rebareba da maora virebanimai ao veribanimai. Varuidia, vikarubou a'ana e'u uramena ka a'aenanai a'ana iana Varvara na urame nana ai esia mai kaga e'u rumanai a'aenanai isa mia isa karubou. Vi'ao vimia inokai a'a paura gava evavaiva a'ada storidada, maora dada, makapedada vevaono'u. Vevaono'u nana ero paura gavaka avavaia va a'anai ai vavaonoa ero. Vikarubou, vikarubou agoda vaida a'ana vesia kamaga gavarana veka, ai viko'ore a'anai vi ebokao viga gavaranai. Igana a'anai ena ovekana ka ero eganaina ro'ava. Ena ovekana aganana braoni na. Viabia vigana, viru'ania, viva gurua, nokueka vimia vikarubou inoku a'a gavarana roronada igana ro'ava a'ana kauna aganana kris na, igana ro'a isana ro'ava. E'u storina marai nana kaunana i'inanano okei.